<noise> diisi buuri buuri boi mɛ ti tu <noise> ka bɔkɛ bii ti tu ka namɛ ka. <hesitation> di sina wa de la gɛla. Tu ka nam bo gɛla, <noise> tu ka sakɛ sira yeti gele ta'am wan bo asaala ziim. Topala, tu sɛba ti'isɛ ti topala ween dɛna la putɔ bunɔ, amaa tu ka mi ti topala tari suŋerɛ mɛ bɔ'ɔra tu tu inya puan bii tu imma'asum yɛla puan. Le pa'asɛ, <noise> zɛvuurɔ kɛ'ɛsi. <noise> Tu sɛba ti'isɛ ti zɛvuurɔ kɛ'ɛsi fu san deele ba ti ba ku'ɛ <noise> ba paŋa la yese mɛ n bala. <noise> gee tu ka mi ti ba n tugum ku'ugɛ la, ku' la yɛla asi'a gee pa'asera tu yɛla suma asi'a. Le pa'asɛ, <noise> <hesitation> kemɔlega. <noise> kemɔlega de la disɛka n bo'ori tu <noise> paŋa la ziim. <noise> amaa kemɔlega aŋa la zuo, nɛreba ka boti ba na'asera kemɔlega zina beere wa. Gee kemɔlega tari diisi mɛ zo'e zo'e halu gana tu diisi basɛba.